Nijool béjoow bepinul mara émiit; émiit ujaam ma alaal uroga émiit, go bémundum gupinul gatiŋee, apiin gatiŋee, nupinal furi, napini furi, napini gafaak énaaf; gafaak énaaf umbu gupuur to narégi injé umu furé; sibagiir so nimima.